पन्छी मधे यगुडा चतुरु चेरै कह्लका चिल्हलिय । चिल्हलिय जबड ओपरा हलही एतुरा ओपरा हलही कि एतुरा उतुरा ओपरा हलही हमरा तर से हेरे लग्सहु कि इतुरी इतुरी हलही देखार चरी ओरि चरी हलही चिल्हलिय । कतौ घुम्सिय ओसने कतौ घुम्सिय क के एक दिना बिचार करै कि माहा बुवाअ हल्ही हसा का बाचा कहवा बरै, चिङनी क बाचा कहवा बरै, गाई गोरु कहवा बरै मरला सभ उहे हलही उतिवान करै । हलही चिल्हलिय फेर्के कै खलका हलही कुनुहु हलही कछ्यार नहिय, कुनुहु हलही लाल्छर खैर नहिया, धुस्मुरा नहिया हलही जबड जबड थोर हलहि, जबड जबड नाहु हलही । हसे ओकर पखिय फेनी जबड जबड हलही जहाँनी चतुरु हलही चेरैया मधे चिल्हलिय, चिल्हलिय हसवा के बछौ के जब धैबिय बुवाअ एतुरा जोड से लिग्लही बुवाअ तङवा तेरे दाब के, मार के हसे थोरौवा तेरे हलही हुनुका के थोरोइ । हसे थोरोइ थोरोइ हसे मार धर लही जहाँवा से हसे ओकरा बल बचा बरै ओहवही लिग के खियोलही खैलही एस्नुक पन्छी हलिय चतुर पछी मधे रहलिय चिल्ही ।